ප්‍රධාන වශයෙන් <hesitation> පාවිච්චි කරන තෙල් වර්ග ගත්තොත් එහෙම <hesitation> එකක් තමයි <hesitation> ඔලිව් <hesitation> ඔලිව් තෙල් <hesitation> ඒවා පාවිච්චි කරනවා සලාද වර්ග වලට <hesitation> එහෙම නැත්තම් එළවලු <hesitation> ඒ වගේ ඒවා රෝස්ට් කරද්දී එහෙම <hesitation> ඔලිව් ඔයිල් තවරලා කරනවා. ඊළගට <hesitation> මස් වර්ග එහෙම <hesitation> ග්‍රිල් කරද්දී <hesitation> ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම <hesitation> පාවිච්චි කරන තව <hesitation> තෙල් වර්ගයක් තමා එළවලු තෙල්. ඒවා <hesitation> ගොඩක් විට ගැඹුරු තෙලේ බදින්න <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> සමහර අය කේක් වර්ග <hesitation> කුකීස් වර්ග <hesitation> බිස්කට් එහෙම හදද්දී බේකින් වලට <hesitation> ඒ කියන්නේ කෑම වර්ග බේක් කරද්දී <hesitation> එළවලු තෙල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම <hesitation> කෑම <hesitation> ඔය එළවලු ජාති එහෙම තෙම්පරාදු කරද්දී <hesitation> එහෙම පාවිච්චි කරනවා. දැන් ලංකාවේ වගේ නම් <hesitation> අපි ගොඩක් බහුලවම පාවිච්චි කරන තෙල් වර්ගයක් තමා <hesitation> පොල් තෙල් කියන්නේ. පොල් තෙල් අපි ගැඹුරු තෙලේ <hesitation> බදින්ඩ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම බේක් කරද්දී මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ <hesitation> එළවලු තෙල් වගේම පොල් තෙලුත් <hesitation> කේක් වර්ග වලට <hesitation> ඒ වගේම බිස්කට් හදද්දී එහෙමත් <hesitation> බේක් කරද්දී පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම <hesitation> තව <hesitation> තෙල් වර්ගයක් තමයි <hesitation> තල තෙල්. තල තෙල් ගොඩක් විට චීන ආහාර <hesitation> ඒ කියන්නේ නිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් <hesitation> අපි කියන්නේ ෆ්‍රයිඩ් නූඩ්ල්ස් <hesitation> ඒ වගේ ඒවා හදද්දි <hesitation> තල තෙල් පාවිච්චි කරනවා.